عشان ننظف الفرن، أول شي نطفيه ونتركه يبرد، نستخدم بخاخ تنظيف خاص بالفرن، ونرش على السطح الداخلي ونتركه لمدة من عشرة لخمسة عشر دجيجة عشان ينجع، بعدين نستخدم إسفنجة أو جطعة نظيفة ونفرك الأوساخ، إذا كانت الأوساخ عنيدة نستخدم فرشاة، ولما نخلص نمسح كل شيء بماء دافي، وبكذا يكون الفرن كأنه جبناه جديد!